चकलेट त पोग्रे किसिमके रहैए सन्तोला चकलेट कके छोटा प् रह इ ए तैका सन्तोला के दिया जैसन ओसाङके रहगे लेकिन देखिने भी सन्तोला जैसन लगाइए। ओकर स्वाद भी जाउन कहैएन सन्तोला जैसन लगाइए एगो कोकनट चकलेट कहलिए उ क के उ उजर रहिए लेकिन खाइने न तैका नरियल जैसन लगाइए बेदाम्बला एगो चकलेट कहये उभी तैका बेदाम जैसन कह के स्वाद बेदाम्य लगाइए या देखेके भी पिसर रहहिए कके ताकि एगो टुक्रा टुक्रा सब रहिए होगेल क के ए गो स्नेकर चकलेट रङ करेजी कलर मे रहइए लेकिन खाइने भितैका खु निमन लागइए एगो हो गेल डेरी मिल्क कहे बाला उभि तरिका करेजी टाइप के रहे या पिसर उ प्लास्टिक मे बाइक उ खाइलासे ज्यादा मि रहइए ऊ दाँत मे तैका जाँदा मिट लगाइए ए गो औसांख्य कहेबला मिल्क चकलेट कहैए उ तैका देखे नै उजर रहे लेकिन खाइने त दुधाइन चकलेट लगाइए त ऐसन ऐसन चकलेट सब रहइए ऐसन चकलेट सबके बनावट भी औसांख्य दा स्वाद भी औसांख्य कह के बाटे यी सब चकलेट सब बा ।